Pano naange nafata ko hokkude jeeynge. Naange nge <hesitation> waklito wonta jeeynge, ni woni ngollira kala ko potnoɗa gollirde kuraŋ.